لانيفارسار تاعي نبغي نفوتها اون فامي, جونغ و في الدار ماسي في بلاصة هاكا مكشوفة ولا فيها غاشي ولا, سافودير جوست لي زانتيم اللي معاك, هادا مكان